Koba zuda maja duga agari naja ashili aga farim ciki anun nagu awaduri maja kiva ayi giyi inda diyi aga kumar. Maja ayi nagu asuma ga asi suwu dugu zuru kowa ngu ularin ngu ma kiyu ku mdu ediu ama muja kira ayi gi dagiyi aya kumar maja magu aguri siri wadi wufufagu paraku na anya wudufagu nagu anga sun da nuwu ari ungufagu jan kobo aga farin ciki jau kobo aga siri wdi kobo umdu awadiri sasa kobo suri wadi ma iju ahungu iju apuhanka naja kira anang dadu su ayi komai ma iju anaguri su. Alhandullahi har gu abari mdu duri ma maja ani aragu har ga abari kuvan durima maja kiva ayi kuma ko du miyu gu nagu athawa kulan iju afubarka kuban angulugu abashikimai undiru ayi giya bathka chiba mai ayi koba suri wadi niagusha ayi koha suri wadini nyushada. Ngusha ku iju aduwanaji ngusha koba suri wadiyi maja duja ayi aragu nagu awadi maja dija ayi aragu ko jiliki sama ma nagu adakuwa maja kira ayi taya nagu uluyi ada kuba adaguju aban aban adaguju abau aban ja ngusha sai dumur ahu ku mar iju ahumur ngusha ku iju anayi lagu ku iju ahidiga athuri ayi ngusha nayi ko umtagu ko ufumari ki ifi. aro li oki ajadoga asjiro a. ouo li mauo adigaro lo mgisja Kunayi adungariki. Naya ka asin ka ja naya ashaluri ja umdu asi jau inview araya ashluna ngusha iju afidranka ngusha naya arasuni har viyiri ashana mdu asi suku anuya mai ngusha iju afudanka iju awayi iju adawoyi ku iju adiminayi ku iju aduwena yi ngusha ku iju anayi ngusha gu munagu ungura asi banyi su ngusha da dunyari kuje namur abu ganwa ganwa iju afu baka ngusha sayi giyu bathka chuba ashianu mai sai wadi jan giyu akuwa iju afubaka anu iju. Iju afubaka anu iju iju afubaka anu iju. Ngusha usim ngusha usim ngusha ku ija aduwanayi ku iju aguri dunya ku iju agari dunya ku iju agiyari dunya ku iju agiyari dunya Vashiga malumiri mur unga amiya thur ku iju aduwanada ku iju anada sa’a ku iju ahidiya unda ashir iju afubark ana iju iju afubarka anu iju. Iju afubarka anu iju usim usim ngusha sog dunayi har dunayi ari asugasi jau miyaryi gara sukeka ku iju anayi ngusha nanaga ngusha ga anga dur ngusha ga anga dur iju afubarka iju afubarka ku iju aduwanayi ngusha ku iju aduwarayi ku iju anyiya ri muluniu ku iju angiyari muluna ku iju angiyari nulum ku iju angiyari mulumu alhani usi iju afubarka iju afubarka ijuda sai giyu bathka dumai anu ijiyamdu mai sai usi g-gan giya chu sai usi jau giya adai sai usi jan giya adw sai yi giya bathka chib a new sai taga usi usi iju afubarka anu iju. Iju afubark anu iju.